Eran eren temi te n ta te gba bi mi we eran ti o la temi teri o ka tse iyemenka, owun re laju iyemariko owun re lafu ni eru dede fenefene, ni ubo <hesitation> ta eran gha dede fenefene owun re laju iyemen ko re laju, owun re laju eran ti o tsibogho ti o wi no wino <hesitation> okporokpo wino eguale wino egbele wino eren fa wino, aghan ye ekeregbe eren o ka tse ti o ka bene kani, ene <hesitation> ekeregbe oka bene kani iloli irefe gidije da ka mu ekeregbe ama nu ekeregbe wa, aghan ne bo aghan wa ka mu oje gbe aghan wa ku sen then a wa <hesitation> do gba remi bi oma gbe aghan daghan gba nemi ka ta oma we ekereghe eran ti o ka behe kani iloli rien, o ta bene kani iloli o ka tse <hesitation> a ka sen do gba remi bi oma gbe ene. Then <hesitation> uran ta kpe iposi, iposi ti o wino we, eren we doka bene kani iloli, utse, ti iposi ka tse o ka tse gin iposi tene ka mu tsi ni iloli we, ekutele do ka kpokpo egutele do ka kpokpo iloli so ineye gidije di ekutele ma gba je urun aghan, do ma je atso aghan aghan ka ra iposi mu tsi ildi so utse ti iposi ka tse, oka tse gin okputele to gin o wa ren Aba fa je <hesitation> ekutele posi do ka <hesitation> o ka ka kpa gba je ekutele ghan won ka kpa gba je ekutele de ee san ni iloli, ekutele do ka ba urun gidife je o je <hesitation> ee ne urun je wo ma mu rwe tsi were je wo ma mu rwe tsi o je wo ma mu uru bi uru do je so teri eren ke owun irefe gidife gba mu iposi tsi iloli, iposi de owun re ka le ekutele ekutele biri iposi aghan éè ka gba ni ara. iposi <hesitation> ekutele ma gbo <hesitation> ofo iposi, iposi ma wino gba wino gba opu gba tse ekutele o sa re̱n ten aghan ee fe gbeje ri ten ekutele ogharan ren ekutele ado ee ka gba ni ara ekutele bin posi aghan ee ka gba ni ara igha dede fenefene eran to ka beru kani iloli to bene ka ni we ogha ren eren ma kiri ron egbele ene ka sen egbele now, ene sen egbele esen egbele tene sen ne ene egbele ni urun gidife ene sen egbele nini egbele ti wo sen we wa <hesitation> o wa fen eghen gbe re eghen to wino we eghen egbele we wo nemi ta eghon egbele oe wo nemi je <hesitation> egbele we tene sen we ene ma sen ene ma ka sen o ma la, o wa yen eghen, owa bie <hesitation> Bin egbele miren o ka leghe ne gba ne egbele gidije ni iloli so eyi <hesitation> iposi eyi ekutele eyi egbele ighan eran ti o ka bene ka ni ubo ren aghan bene ka ni iloli, agha bene kani ugha eren we <hesitation> eran ghan we aghan es ku tse ene urun ki urun aghan ka bene kan iloli eren aka kpe <hesitation> eran ti o ka bene kani dolu owun re tse eran ghan, then eran ti éè ka bene kani iloli ti o ka wi oko owun re tse e eguale we wa nem gin egbe ti wa gha we wo wa mu eguale ni ughu ra ori wo wa gin di eguale wa buwo kani iloli ten eguale éè san eguale ma kuen ira ti a tete tse, o ku kpa onife so eguale éè san to bene ka ni <hesitation> who tene gha eguale éè sa to bene kani iloli eguale oko won gha, owun re leghe irefe ti o ka sen egbele we te egunle <hesitation> aghan neye ti o kan sen egbele wo ma ka sen egbele do ka gwo eghale wa ni ubo fi wo ma gha, wo ma ka seri egbele eguale wa lati fe wa gha fe je egbele we so eguale we ree sa <hesitation> ene ee ka ba eguale kani ubo ene ee la be eguale kani, then ti a kpe wun agbakara, agbakara ka tani, a <hesitation> igbakare ee ka wa ni oke omi agbakara ka ka ni <hesitation> eguale bobo ne omi eguale kan oke were o tse lobo tami omi, bobo ta ni oki eguale eguale ee san To bi oriye kani teri eguale eran <hesitation> ti o buru ren toma bue je owa kpa wo, o wa mu urun ti o wa rren ni ara ina ti we ne ekpa kpa mon, one neni ku, so eyi <hesitation> eguale eyi agbakare eyi iyemeriko aghan we dede fenefene aghan ee ka bene kani, aghan aghan ee ka bene kani aghan woko oko aghan dede wu ubo ti aghan gha eguale wi omi olukume wi omi <hesitation> okporokpo wi oko ighan dede fenefene eran ren so ene ne era gidife, eran gidije teni ne we ene <hesitation> gidife gidif irefe bobo aghan ka je egua bobo aghan je agbakara tsitsi ubo mofe wa we ene ee ka je eguale ene ee ka je agbakare teri ene ma je ene wa ne <hesitation> ifon bobo wa wara ene so ene gho ene ee fa je bit irefe bobo owun aka je so eguale bi <hesitation> egi eguale eyi okpoghorokpo eyi iyemeriko ighan eran ti o ka <hesitation> kwun oka ren a ka bene <hesitation> aghan ee wa fa oko owun agha gha oko ren, eran to bene wa ja tene nemi ka bolo ka <hesitation> wo iloli o wa wi eribara re o wa wi egere fun ene eren we tsitsi eri egbe eke regbe, egbele iposi ekutele keren eni <hesitation> ekutele ee ka kani iloli ten ekutele ma buwo kani, loli o wa ba anem ne dede je atso ti wo ma ne, o oa ba atso re je, owa je atso re o wa je we re o wa je <hesitation> ba urun gidije je uwun re aghe ti. Irefe gidife aghanwino gba sen iposi ten iposi ma wi iloli we ekutele ee wa nemi wo ubo ti won gha e ekutele wa sa ee wa wo ubo ti wo gho posi wa le aghan dede fenefene gba le agha kun inoron, a ua gbo utse posi we gege aghan sa ren aghan éè wa nemi kani ubo ti ekutele gha so egbele we ene ka sen egbele ene sen egbele ten ene wa ri je egbele ene ma sen egbele eghen ro ene <hesitation> wa mu egbon ene wa ri eghen je, ene wa se eghen ro urun ta o bene ka ka ni iloli eran ti o ka bene kani iloli tene nemi bo kani iloli ka tse egbele, iposi, ekeregbe ighan dede fenefene eran to bene kani bo tene ka ni ren, but ighan temi wino gba ka wi, agbakara eguale okpoghorokpo iferuriko ighan <hesitation> eran ti o wi oko kporo oko kporo wun aghun gha oko oko wan gha aghan ee ka wa ni aja aghan ee ka wa ni aja. aghan ma wa ni aja a wa ka sa okpoghorokpo ee wa nemi wa ni ubo to wefe gha bo ko owun aghan ka keni, gom re tse uli aghan <hesitation> yemeriko ee nemi wa <hesitation> ee wa wa ni ubo ti irefe gha teri oko oma wan ra ren eguale aghan na ri eguale ni <hesitation> eguale ma lefun botoja we ireye dede wa fe egin ti a gba fe wan kpa ten ee tse oron ron eran ti owa bi oriye kaui iloli so eran ghan we teran ti oritse tse we aghuan ye irefe tede biri utse ti won ka tse ren Okpohoro kpo nu tse ti o ka tse <hesitation> agbakara ne utse ti o ka tse, egbele ne utse ti o ka tse iposi ne utse ti o ka tse dede fenefefe aghan dede biri utse ti aghan ka tse, eren ja erenfa ene ks lo erenja ireye gidife ka lo erenja gba dere ugha aghan ireye gidife aghan ne erenja ni ugha aghan, teri irefe gidife ma fe wa, ole ma fe wa ni ugha agha agha ma gbo <hesitation> aghan dede wa se erenja san <hesitation> erenja do san teni erenja we wo ma mu ni ugha re ireye ti ireye <hesitation> ti irefe fi we ma o ms fe wa ni ughare o wa gbo o ma gbo aghan dede wa sa. eren ja ene ka lo ene ka lo erenja tsitsi irefe ti o ka dere ale adere ale ren owun re ka dene ale ene gbe ene owun re ka dere ugha ene gbe ne ere utse eren ja ren so erenja bi <hesitation> egbelele biri iposi bin <hesitation> aghan dede fenefene eren ti o ka bene kani uli ren tene ka nemi lo ene nemi lo agha ene je aghan ene ta aghan ene je aghan ene ta aghan ene ne ene ni noron o ma wo ma ka mu erenja erenji we ma bi wo wa nemi oton no gba ra urun ni ilolo iposi ma bi, wo nemi ta oton ro gba ra urun ni iloli, egbele keren wo ma mu egbele gin wo wino gha mu egbele egbele ghan aghan ma <hesitation> mu eghen egbele wo nemi ta eghen egbele yhan egbele ghan ma la wo ta egbele. Ekutele de ene ee ka di ijo ekutele ene ee te kutele so uru meeta <hesitation> eyi posi eyi evenja eyi egbele eyi ne eran to ka benu kani tene ka ne ene ni ino ro tene ne ka je, ene ta ighan re tse eren tene ka ne er ni noron ro